Kikawathikaya eriyirinda amalhwere awakalhaba omwa maghetse awathukanywa kandi awathukatheha okwa bittehero

Wukatunga emibere neryeghesibwa nguku wangayirinda obukono obwakabonde Kandi iwaminya amaghalha wawu ngoku imene

Mukalhwa irisiyirana amalhwere muthinamuthina busana nerifundafundana erithendisiyirana omwanya omushotoka nesyobusi esikaheka abandu banene

Thutholere ithweghesya abandi neryeghesania emibere eyeriyikulha-kulhania'mu neyeringirirya'mu , Kandi thutholere ithwathunga emithima mibuya okubandi

Thutholere erisambukirania emyatsi mibuya eyithi tsuma kandi eyithe haba eyiri abandi bandu omwa malhambo wethu.

Thutolere ithakanjabo olwanzo nerihabulhabo okwenya nerirya obubalya okwabutuku obosi

Abana balere bakathunga eritwekebwa neko erithunga amakulhe ibane balhere abakakalhi bakathungu erilhabanganako omwamaka naba nzibwa babu

Emibiri muthina muthina ngeryeghesya abandu kubangalima neryerya ebyalya binene kandi neriwulyabo bangathunga esyombulho

Erisingira erithendisikya abakulhu erithendyogha ebya bakulhu bakabugha nerighendera Kwa bya bakulhu bakabugha

Erikalha haghuma nayo erimuwathikya omwa mibiri eyeka nerimuwathikya omwabuyithawa bwosi bwosi nge byalya

Ngo'obusingiri bukalethera omwana mulere erithunga obukule inakyine mulere nerithendithoka eriyiwathikya iyo ngo'omwana owo'obukali.

Ngabaha amaha indi bakendisyathunga obubuya esyanyuhi syabirihwamu kandi Nyamuhanga inanabalindire

Bikaletha akatabanguko erithendiyitheghererania namalwere muthinamuthina

Kyikawathikaya erikolera haghuma nerikalha imune haghuma omu tseme nobuholho.

Wamalhuha ghukahumulha omulhi ngerikesha neryo iwahumilikana.

Abalimi bakaffuhirira ebyalya byabo no mubatsi owakitha obuhuka kandi bakasekera ebirimwa byabo

Erikangirirya abana emibere eyesyangeso neri bugha abahalimu babo omwamathenderekero eribeghesya emibere eyeriyithwaliramu embere syabakulhu

Eryoya esyo ngyimba syethu kyikawathukaya eriyirinda amalhwere muthina muthina awakasira omwa burofu

Ngakolha emibiri yayi eyeka kandi inga ghende okwa intaneti eriminyerera ebikafwayo omwa kyihugho kyosi

Kyikawathikaya okwithendithunga obulhwere obwesukali kandi neriyirinda isiwathunga esukali

Ngamakwa embwera ngaghenda inasatha nabanyoni baghe naba nabikere hakuhi nayi.

Tukatunga esyombene esyokoko esyombunu nesyasungura nesyapanya omwamiyi yetu

Kikaletha eriyisikya omwabandu emitsemibuya nesyangeao o.wabandu

Erikolera haghuma likawathikaya eryanguhya emibiri omwa bulhambu likaletha olhwanzo ne risikania neri sangasanganirya abandu haghuma omwa bulhambu

Kikawatikaya abakali eritunga obulingirirania nabalhume kandi nabo erihayo ebirengekanio byabu nobwenge erihimba erihanga

Thutholere erikanirya abana okwabindu ebyobuhangwa kandi neririnda obuhangwa

Thukabawathikaya omwihabo obweghesibwa okwa biyithawa byabo kandi ngokobanga bithunga omwa malhambo wethu.

Abandu erinywa ebikathamiraya binene kandi ibanemuvuga esyo nzira esindi sisikolire ndeke

Thutholere ithowa ebya bakathubwira nerihabo ekyitsumbi omusyangeso syethu.

Byabirihikya obweghesibwa okubaffumbo omwa matheke omuli erighanyirana erihana ekitsumbi neryowirirana omwa matheke

Kyika wathikaya eribakyungulira obwenge nerihabo obweghesibwa ngo kubangayiwathikyamu omwamibere eyeriyibezyaho omwa kyihugho neriyikolera ibo ngabana bobukalhi

Eriwathikya abathe yithoka omuli nga abalema, abashakulhu na bakekulhu, nerisabirana ngabalhwere, erisabira ekyipindi kyethu.

Thutholere ithwathangira emitse mibi omwakipindi neryeghesa abandu abwomwakipindi emibere eyeririndiramo obuholho

Thutholere ithwabya ithuka sumura ninga eribirya ebyoloni nebyowero byethu okwa buli buthuku.

Abandu bali omwa bunakwa, erithendiyihikyako ebya bakayithagha omuli ngesyo ngyimba, ebyalya, nebindi ebyerikolesya omwa maka wabo

Eryeghesya abandu eri themerera emiyi yabu nerihimba ebyoloni Kandi nerinywa amaghetse awatsumbire nerikesya omwisi esye katimba ekemibwa isi balhwalha omutsutsa

Abana balhere bakasatha omupira owebisandu na basika ibasatha omupira oweriyikyanga omumwanya

Kyikathangira omundu erihambwa obulhwere neriyihako obulofu obwangabya inabiriyako ewosi eyalhwe asibire nokwa mubiri ahakakolera.

Ngendisabya ingali mugaga kandi inganawithe obuholho obwerikolha obulikiyithawa ekyonganzire okokihogho

Munathunga etseme nene omughulhu ngaghulha esimu yaghe ngandi munathunga eriyisalhaghanda kundi ngethunga emyatsi yengulhakulhana

Basika Kandi bakulhaye Abana babo ,neritsungira omwamibiri nobweghesibwa obwebyalha niku nabo ibanathoka eriyingirirya ngabana obobukali Kandi neriwathikya Abana babo

Omubiri owerihandika wakathokesaya abandu erikolha

Ngabya ngabirighunza erirya ekyerigholho ingayasaba ngabya ngabirisaha ingaghenda omwa ngyingo ingayakesya neryo ingabya inganemulengekania okwabyanakolire ekyirwekyo

Thutholere ithwabya ithunawithe ebipapura ebyerikolesya omwa byowe omwa byoloni, ithunawithe amaghetse aweri naba okwa byalha, neryoya, neribya ithuna withe amaghetse away thongoyamu abyoloni, nebyoghero ithwabiribikolesya.

Thutholere ithwa basikya, Kandi ithwa bawathikya omumyaka yabu yobukulhu , imubalhangira kuthuna basikirye omubipindi byethu